انا لو كان جه عندي هكا وقت فراغ شي نهار لمدة ثلاث ساعات راهم ما نعملش حاجات كبرشه كبيره ولا شيء ما شد تليفوني نحكم ونشوف كيش فيلم هكا نحبه من الافلام اللي نميل ليهم و لاشي نشد حاجه شغل في الدار. وهذا كل شي معنديش حاجه كبار.